Maromaro avao izy io sy lalako aby misy zao e Mercees Mercedes io malaza aminay agny, Citroên, <hesitation> BMW, <hesitation> Porsche Cayenne, <hesitation> Clio <hesitation> da ino koa saro zay e zay e tena lalako.